ko mi laato neɗɗo jannnniɗo fu, gonda mi laato neɗɗo fijo. Ngam fijo ngon ma e hore maago ngo janningo non.